ནག་ཆ་གི་ཨོམ་མ་ལུག་ཧྱ་ཨའི་སི་ཀྲིམ་གཁྲག་ཏ་། བཛོ་ས་ཐུས་དག་མ་དི་ནག་ཆ་གི་སྡར་གི་ཡ་། ཨའི་སི་ཀྲིམ་བཟོ་ཆུ་འོ་དེ་སྡར་བླུག་འོན་དེ་། ཁུ་ཁི་དི་གི་འོ་དེ་གི་དཔའ་ཁོ་པག་ཏོ་འཛག་ཏེ་གི་། འོ་དེ་ལོ་ལམ་ཕ་དེ་ཐག་དེ་གི་། ཏེ་ཁག་ལོ་དི་ཨའི་སི་ཀྲིམ་བཟོ་ས་གི་དེ་ངས་ལུགས་ཏེ་། འོ་དེ་ར་ཕྱག་ཏེ་ནག་ཆ་གི་བཟོ་ཆུ་ཏོ་བལ་། དེ་ཅུ་སྐུ་མ་ཧེན་པ་ནག་ཆ་གི་ལྕགས་གི་ཁག་བརྒྱུད་། དེ་ལ་ཨམ་བག་གི་ཁག་གྲང་སྤར། ཨམ་བི་གི་ཁག་གི་ཡ་ནག་ཆ་གི། ཨའི་སི་ཀྲིམ་དིད་ བཟོ་ཆུག་སྤེང་ལ་